کٲنٛسہِ سۭتۍ خانٛدر کرنہٕ برٛونٛہہ، چھ یمن ہٕنٛز بنیٲدی اقدار، عٔقیدٕ، مٲلی صورتحال، خاندٲنی حرکت، مواصلاتک انداز، مستقبلُک مقصد، تِم تنازعہٕ کِتھ پٲٹھۍ سمبھالان، بچن متعلق تمن ہٕنٛدۍ خیالات تہٕ تمن ہٕنٛزن جذبٲتی ضروریاتن سمجھٕنۍ چھ ضروری۔